Kuyo gu yomite fote ozu gba ngo yimo wo tukpukyro ida te kɔ kongoyi mu kude kwɔlefo ezu obo iyi eshingo so kro ngu onzu gba ngoyimo ngato kokpo ngu enzu oboyi eshingo mo kye nga bi <noise> kpomo ignine ba nga shela amengo ngo yimo gba ozote a umele aku umme wuwe amude gbote umele aku umme mu obeze mu apouh adegba obebe beshi aritete mo umemi gba infote ume obeze le shi artitete kumo gun obeze amu eyi ae eshrian ema umesheri ekwowumo ema ozakɔ la ekwowumo to ngo ma yi adanga be enyiawu ngo nga to anyi adanga ngo mate ana yun uwewe esheshi amma onene ngo yi bala ezunga nga ngoma kil enzu oyimingoma lay gba ezu oyimisoiso mi gbe ngo ngoma ozote ozuwure angoumu esheshimo enzu ifote gba omengamo ko a fiepw bwɔkwɔ ongoma ko kikpdachete gba ezu ongoma momo gba kuye guna guna gba lungoma hu beza bale esute lun bda esu luwa bads esu omanga mo ma emiti do ifote lozote a ozele kwɔ eyimuna loyokuyonggo Amma ngo remu luze ito ovya na ito ubu yu yu naze gyoo omangamo akayi ozu kpenyi kela yangama ko ku kerenere kɔle kda yangama ko ku kerere kɔle zote mito kukpokulu kala ya ozelemo ba ozu ba ozu yangamama ngo adakiya to engo kuyo gba ngoyi bala ozu gbangoyibala ozu afielɔ erenyi eyokuyongomde yo engo kuyo te kibebemi mu orayuwam to enyi isheshe ikale kayi ngo yoengo kunyounga kiya gyi mi gyite la mi bo ezu gba yite mukadu ngle eshishi yezu ba oyimisi mekekaga ko ba ada osukpo yi enzuba osowu gba adaosukpo ma esole tete <hesitation> adawufo mibayi eza yif kakyi hipwayi onene adamafo eshe mute eshemutude ukpo kuwomode kuweyi kutama te kuweyi kutama akeyi adale ekpolo kuweyi kɔcema ide ozuwe gyi mɔoguze mu ozuwe kpolu kuweyi kɔlele ukpoleshim albarka Adale ba above kumeyi ikpolomo awude engu kuwumo de adale esengo ngoyi minyoma mu kurode ngwo medegye ngoyi minyomamu kurode ngola mu opuawa de ozuma opuwu de ngola mu opuawa de ozuma opuawu de azangete ozuwe se opule saidai ukpo eyomukuyo ak ozufo bai gyimune be she meedegye da bai lewu ukpo wesheshi amma ozuwegyi tayi de belemi ukpo ura le ngo mo kiya gyi esheshi ngo kibwe gyira to amma ko bukpo ma ngo ma ngowo esheshiide ozumu inyi igyi ngo dote ngowo esheshi dikamo esheshnga cika zubirama so kuwo kwo munene ngowo esheshi yi ngomo awu akeyi zubira etowu yimo amma ozuwufi te uko ebomu mo demiya amma ozuwufo te ukpo ebowu mo duniyc ele etabe ewo kiyi gyi esheshi demo duka kiya gye ewode ku igyira rukume oyewomo ipoma wukuma akrawu onye umenemi morayuwa wu kududolw idegba ngaro gba enzu ozoyiranga yoenso kuyo so kumo gun ta yesheshi yezu oyini zo mawu tayi gba ukpoedego yezu oyimizo mawu tayi gba ukpoedego yemizole ide ngowo kiya mune ringo adakiya gba ngo rela kokpa gun ozu gba. ngo kpomo adakiya ate uwu we kpangasu ko adasukpo mafiwu Mazo mu ekpangayi amma ozawu gbe eshinyimo nga kama adaosukpo eyo ngo kuyo mayi legba iyile awu kode omene ngo ku ubwɔkudumeji ko ngo ku ukpadaeyimo ide ekpomo ba ugbeji ba mba kpala eyimo ba mbwɔkwɔ kibwɔode meji akeyi oyukuyte ozele ekpomole eyela kwapa gu ozumamo ko yoola koakpawu amken so kuwo gɔ oyitate ide gba eyala kokpa gun ozu ekamomo ada osuup eyome kuyo amme ngo gba ngɔ rige ngo biya munene ngo kamama akayi ada osuikpo eyote aa migbe mi yokuyo ku ozo ekpomo eyote aa migbe miyokuyo ku oo ekpomo orege obiyawa la kokpa ngo te ee ekpomo orege obiyawa la kokpa ngo te ee. miracle koupe amma ozawu mikpanuyi to tete yi bwɔkwɔ eyi kena yi bwakwɔ ozozu yi bwɔ kwɔ ngo lafia la oduniya kudu gɔle ezu loso yi eshishingo ngo shi kezu gye sheshi la emengo kena ozufo ngo duwate a ku ammezanga eyimofis bwɔkwɔ ngo w eduma ate aa bobobo oshoma ba aku ozu we esheshile amma ngodu ozu mofis ngo ta ogafere ogafere Gafara ozangete zawule miyi momomo to aku kiya gyi adange ba eshi amma duk ozu mi eyi mu orayuwale kuma ewa oryuwa wueshi gba dafia la kudu kom leiyema kudu mu esheshe enyi imbrduwa amma gba ngoro orayuwe nura kuye suna suna onzunwe eyi bale azebe mida iyitu te ozu mu odumiyale duka edote ɔte enyolo odaimiyale muniyi gyifo ngo rogyi aku gyeshi muri gyfo aku gyra amma esheshi ngo lika yiramme amma ko ira gba ika esheshimo ummenemi gbakebwo mohuze dondu aku luze du eshshimo eyi bwɔkuɔ migyite mɔnuwɔle. lamido la emmenemi so kuwo gu kudu gu gyi ngmagu kaleh yemi some ɔnɔnele aku poda kpara keki gba opwayilemo keyi <hesitation> enzu gyoo <noise> mbabwɔkwɔ oku okpodo kpara mo opwa iso da aku uwewe kala onzu wapwa isole kade kwaku kiya gyishemegbo Ka ɔnukwɔnyi kwɔle laku kiya gyi ki vɔgɔ mo kudu gɔle gu ki ngo magule aku kudu gu onɔne ngo kpomo de shi ozele eshi kiya a <hesitation> abdullahi u abdulame osu wu odemi wena uwa gba eku utokeyi zule uwu opatiwazu wnopdp abdullah ekpomo kai riba gyi abdullahi e magbile ombugade ebo <hesitation> oyunana ebo estake <hesitation> mb <hesitation> assembly bwe onasara state kakidays obwo mule gba obwgbele enyile aku esheshi yi atairu mo tu ozozu bwo eyinujomole kitomo kinyame kiyi muriyi kiozuegbomo amma igbomowu mbda yi esheshiwu mimate esheshiwu ika igbomo ta kiyi mi somo tayi gba ukpo edepo apwe yle iyibwɔkwɔ iyile nbagyi bwɔkwɔ ki maggi mule awu aku riba gyi bwɔkwɔ nshizu ivo gɔma kpo mukudu uɔle duk kiya gyi kibwɔkwɔ kifulomo ko liye la kunyo zu after yi bwɔkwɔ kiye la kunyofo gbe kikama Infote enzuzu biba ngo luba afime ubama lofia esheshi mekanga mu enyingo enyi gba ba eku engu egbomo ngɔle mo aku tayimo nga k mu ingoma mune engu isbongomu ngogba ngo remomo engu igbongomole to iya nga aku ummenemi umeri adami mbada ezumi duka bwɔkwɔ kiyilite te kiku ezuwakpenyi kiyi miyama mu opu moku laki gyesu laki gyesu ide ki gyuesu mɔmate iyinana isheshi ɔnene gba ngo mami gba kukime yikigyiesu gba ɔnene ngo mami mɔguze kola ku kwozo gu mi zagu gba miyi mu apula memama ai nga kkepɔle mu kiya ag ngooze maggi ngo ninelo amma gba kiigyi esemo koko dunin mɔguze kole yeme mikpame.